﻿التمارين الي يحتاجها الكلب يومياً، هي أنك لازم كل يوم تخرجو البر، لازم يمشي على الأقل نص ساعة حتى الساعة. هي على حساب ال <hesitation> على حساب ال <hesitation> الكلب ال <hesitation> النوع تاع الكلب، كاين الكلاب لي عدها الطاقة كبيرة لازم تجري ي-ياسر وكاين لي والو، كاين اللي نص ساعة ماكسيموم.